Uunntaú dîí ne kaīk kuei ne kaīkú kueti nko kaīkú kueti ne nɨ nenɨꞌne nadɨkɨn ne nɨ ne kueꞌenci ne kaniká vi nádɨ̄kɨn ne ntɨɨ tronpó vivetí mi ne ntɨ de vaꞌa né ntɨ mii ne ntɨ de vaꞌa né ntɨ tronbo che viꞌi ña ñá kui né nɨ vii ñ míñū kuí kángu i ña ñatui diuꞌun kuentu í che ña tuidiuꞌún ne miī ne ntɨ de vaꞌa ne ntɨ jugeté ne nɨ nenen de vaꞌa ne nɨ ne devaꞌa né nɨ ne i karetá nakaꞌne ntɨ í nte vaꞌasene ntɨ xaan ntaívi úvi ñutu kantévi kada kane uvi ñutu kuethi méꞌñú ci chín kakantéee chíín na natáká ne ɨɨ tuun ituvi cín na kuétikaneuꞌu xéꞌnu ngo niꞌi xa ní ngo ne sekún ngo xaní ngo ce núu ine dkdukoo kɨ́ꞌɨnentknadɨ́kɨn ne niꞌñādi peti vevií ja neɨntɨi ngá ne kúnaa ntɨꞌci ná ne ñuꞌ ne ñagákagíni ngo kuetsi inadɨ̄kɨ́n nechínga dɨɨō nánadɨ̄kɨ́n ne tronbo ō nánadɨ̄kɨ́ ne da ñaá nkaxi dina nadɨ̄kɨn ne ñá nga ñaꞌ váꞌ chi dáma vevi ja ne váꞌcsi dama nevi nꞌɨ ne dɨɨkaxéꞌnu ne nɨ kuentu i en dɨkaeꞌn ñuꞌ ne dɨkaxeꞌnu no kuentū i ce vevií ja nekuétsi inaxeꞌnu vevi ja nemii kuéꞌén chi. Tuku ntɨ para tun ñuꞌu ntaꞌa i i i kuéꞌen i inga já ñuꞌu ntaꞌa i ña na ñáꞌa nga mii ne o mi ne kahi kaꞌne ñuꞌú ne ntio ngo dii jaꞌa ne úko de váꞌa ñu ꞌummi ñúini un ntíko ko de váꞌañu veti ñaꞌa na ññáꞌa ga nté de kuentae ne ina vá thi vá thi dáma kuéntu ī é ne e nɨꞌɨ ne dikaaxéꞌnu n ne dɨkaxéꞌnu né ntɨ kadɨakuéꞌn cimiī né ntɨ de vāꞌa ne ntɨꞌɨntɨꞌɨ ne ntántɨ́kɨ ne nɨ mī ne ɨ nténntɨ nantúku ne ntɨ ne ntíko ntíko nadɨ̄kɨn ne nɨꞌɨntíko mi ne ntɨɨ ñini é ntɨ neveti vēvií ja ne ntɨꞌɨ kuéꞌen ci taka kuánvvií ja ne vkviko mayú ne nántii ñaꞌa nko nú kóꞌoyuvi nántii ña nte eꞌe viko mayú ne vóꞌo ió ka kuii ci nánadɨ̄kɨ́n ni ña pelota vi nánadɨ̄kɨ́n ni ñaꞌ xata vi ī īó juegu inanadɨ̄kɨ́ nedɨ̄ꞌɨ́ vi vēvií ja ne vóꞌ io kuéꞌen chi ci dama í vi ne dɨ̄ꞌɨ́ ne nánadɨ̄kɨn ña pelota nánadɨkɨn ña vóꞌo io ti vóꞌo ió ka kuii viko tiꞌó ne kikɨ́n n kaidiko io víko kɨɨmí mayúvi úꞌn vi íñu vi dk dɨko kɨꞌu kɨꞌɨne nɨɨ adɨkɨ́kikɨ́n ni é ntɨ i ñuꞌ ni ñā kuáꞌ n ñáꞌ kanadɨ̄kɨ́ nko veti vá ti vꞌ i nántii ne ñáꞌa ko nantee nú kóꞌo yo. Nán nai ní ña na na dē xēꞌe io juegu ci ná ne nákiꞌin ña ne ñáꞌa naxíni juegu cié naií nine ne ñaꞌa ne mí nañoo dú ññadɨɨntɨ̄kɨ́n ne kom kaixekú dntɨkɨ ikɨɨn mivi úꞌvi íñu mayu x dɨka ka kaixekú dɨntɨkɨ́n n dkā nátiin ñananiin ña nañeꞌe ña ne ñáꞌa kikɨn ni nú xekú ne náñeꞌe ña núxéku nee ñáꞌa nanañeꞌ nu mí mí nánadɨ̄kɨ́ niña pelotá ne nanadɨ̄kɨ ña pelotan kádā kén pueskada ké mneeí kuntée ni ña ne cíinka kīkɨ́ɨn ni ña te kunté ni ña xekú mí nayoo tidɨntɨkɨ́ ne in ngakɨꞌni a te kūntée ini ña mí náadɨkɨ́ tipelotá nin kañuꞌu ne ña ñāꞌa naxiꞌi ne īó kantina i ne ñaꞌa náiꞌi ne naxiꞌi ña serve sa naiꞌi ña robresonꞌvóꞌo io vá ti voꞌu io kakui viko ñūu ngo ñūno ne viko viko mayu xé ne váꞌ chi vóꞌio kakui csíinga ívi vá thi ntii ka kuixi de ꞌe naño ti dɨndɨ̄kɨ nañoo nánadɨ̄kɨ tipelota nánadɨ̄kɨ́ ane vá thi kaꞌne o kakui viko ne kuii nga vá chi váthi ñaꞌa ko nántee nú kóꞌoyuviꞌ tɨtɨ́ ñuú ne dɨkanákiin ña dɨ kānákiin ña i tuní natn natuni na nei grupu kiviíto karne duko kini ña kini ña baíli kīni ña. Kɨꞌni ña vává ti kaió ñaꞌa nevei uun mayú ci xé i vá ti ntika kui í na viko mayu xé ne váꞌ chi ntika kui í de ñēꞌe vá ci nanataká núu ñaꞌa diferén de diferén de rancheria nátíi ña nán ña ednvá thi kaꞌnu kakui vikó xe tíñū nko é ne váti de ēꞌe vꞌnváci kaꞌnu ñū ngo ne dɨ kānántiin ñaꞌa no ne dkuān n nántiꞌin ña ɨn ngá sku víko ne viko nei abgostó ne í nga ne ñaꞌdɨ káa ñaꞌade káva kaꞌnu ñaꞌ dɨ kaveivvií ja ne dáma dama cí ñuꞌú i i kaxéꞌe ngo di kueꞌnta idka ka itā u ini kuian kdkadē tokar ñúꞌu kakuikade go participar kumu komitee komu komītee ne dɨ ka participar ne kaxini nko i dama váthi dama viko abgostó ne váci dama dɨ́ i dɨ kāváci kuāꞌa ixeꞌun ce ne váti ntika kui kuā uꞌxi kɨ̄ mí vi dɨ kaa vá ti kuiá jaꞌa ne váꞌ ti voꞌ yo kui viko i vá thi ío ñaꞌa dé ña participar váthi voꞌoi u é ñaku vaꞌa ci ñakakuna viko nkō í viko ō énu viko santú no taka énakaꞌan nko ne viko santú ngo í na thí énka kustunbre katúiñū ngo ne cí nga ñꞌa ñakakuna ñaku váꞌa chi īō ñaꞌa ko ne dɨkante de ñā nté ña juersú natava. Nade ñā miī sa nade ñā avóꞌoio kueꞌen ché kakuivi natāvá ña itávikaꞌnu ntukoto ñukú vi nátavá ña xuume ñavi natavá ña vatí na ne vóꞌio vóꞌio díto i te ñaí na te ñaꞌ ne ñaꞌa ché ne te ñāꞌa ñakakui viko chɨꞌne káꞌa ne ɨɨ hi to i iꞌna kakuií ñaꞌ ñatui ñaꞌ vóꞌo io ka kuivi i ɨn chiꞌí ɨn chiꞌí kaio kai dɨɨntɨɨkɨ́vi dɨ ka natavá ña dɨk dɨ koo kɨꞌne ñaꞌa ñukun kinakáꞌine ña kinakáꞌine ñā vii ñarcoreé na kinakaꞌi ña promesan natává ñaꞌa nkō tí na ne vóꞌo io kueꞌén chi i ñaꞌa kakunáa vikun ñu nko ña kegū énu ci kade sīír áñu kun áñu ne dɨ kaóꞌ vóꞌ yo ntée ña i ñaꞌananakūnaa ña tí na ne óꞌio vóꞌ io dîto ci ñáꞌa kakūnáa ne ɨɨn scuneps kaꞌan ngó neps vii ngó kompañar ñuꞌu né kuntée ini ngo vii nko kadeí ngo kompañar nee é ka kuivi kadeyú ne kadeyú kompañar ne ñaꞌ ñúkun dɨ akade ñalemitaciun ne vin kompañar ñuꞌci kui viko ñu ñá ku ñáꞌa nēi kuivi ngó ne kuná nte ngo kuiꞌunekkuia jaꞌa ne kánte ngo nkante ngo déngo participar ne tí nga ne vóꞌo io boꞌiō ci. Kañeꞌé ngo kueene ne ntííka kakui viko vi ntíí ka ñanɨ ntɨꞌɨ kantiovi ñanɨ ntɨꞌɨ̄ ntíí ka īoó nɨ ntɨꞌɨ kade nté d nīa partisipar í ngane móꞌoyo e kaxi ni ngó ne ntí ka nɨntɨꞌɨ̄ kuia nɨɨ̄ kuiá nɨɨ kuia chi ne kaadama i eñe te dɨɨn chi kakui ka dama vertsí nga ne óꞌ i vóꞌo io i dɨko ne ñaꞌa kakunáa viko ñūu nko al cōntrariu vi ngo vingo sigír vingo sigir tokoo ñū nkó nenavi no vi ngo participar dɨɨ i dɨko ne ñūu ngó ne ñaꞌa tokoo viko xé ne óꞌo ió kakui vóꞌo io kdɨ ko ne ñaꞌa o nanaee ñanaee ña núu koꞌoio i nanaee ñaꞌa ngo nú koꞌo io nté ña viko eti dɨɨ kagi ni ngo ikaneo kaneo nté ngo participar komu comitéé ne vá thi tɨtɨn ñaꞌa go nanaxee ña nuu koꞌo io va tsi tɨtɨn ñaꞌa ngo thíinga ne bóꞌo io kueꞌén chee i dɨ kō ñaꞌa kakunáa viko ñū ngo vi dɨko ne ñaꞌa ngo ne sīó ñáꞌa n vóꞌo io kakui viko ñuu ngo dɨknkuā kantūꞌu ti ne nteuxuu ni ce nte uxuun ni a gostó ne dɨ ka kantuꞌu nté vá tsi kani viko cé kantuꞌu xɨ nte uxu ní vi úꞌxi kɨmi vi xeꞌn u vin.